حيواني المفضل الأليف هي القطة دا لأن القطة لطيفة وشكلها جميل وكمان هي نضيفة و بتحب صاحبها فا هي تعتبر حيوان أليف مناسب جدا حتى كمان أكلها مبيبقاش غالي فا هي بتقدر تساعد كمان صاحبها.